Yɛka sɛ kwane a yɛfa so de foto ɛka asem a, yɛhwɛ foto a, Yɛtwitwa foto abere beberee, Yɛtwitwa foto abere beberee, foto he wotwa a, wohwɛ foto wei a yɛtumi, wotumi bɛtumi hyehyɛ no nkakra nkakra ma no yɛ nnidisoɔ nnidisoɔ. Bia, abrabɔ no ahyɛaseɛ foto nie, ɛduru baabi foto wei ni, ɛduru ha bi no, ɛduru ha sei saa kɔsi baabi abasem no wopɛsɛ wo ka no, nti nsɛm no bi wɔ hɔ a bɛntwerɛ ntwerɛeɛ koraa nngu aseɛ. Bɛde foto no aa tumi ka, wo hu ha, wo hu sɛ mmoa no bɛɛyɛ sei, anaasɛ ha na wooyɛ sei, woduru ha a, ɛha nso na mmoa no bɛɛyɛ sei, nti bɛtumi de foto ɛhyehyɛ hyehyɛ foto bi mu de, na bɛde aaka asɛm. Biaa ɔnim foto biaa ɔhu a, ɔhu sɛ ha sei na ɛsiieɛ, ha sei na ɛsiieɛ, ha sei na ɛsiieɛ, saa kɔsi sɛ foto no bɛsi na waatumi aahu sɛ asɛm pɔtee wei ne ɛbɛka ho asɛm.